Electronic 啊electronic家里电器electronic 用时很容易什么都很方便很能够做不可以电开了什么都可以做了电饭锅还有冰箱送adjust

很简单的若煮东西若是煮鱼鱼就要拿出来准备下洗干净了洗干净了放在放盘盘料预备一下葱姜母青葱姜母酒什么预备下放盘盘的汤烧滚烫烧滚就放下去就放去汤滚就放下去煮放下去蒸蒸熟下蒸10分钟到15分钟鱼就熟了咯拿起来就可以吃了咯

我住的地方他们搬到别的地方去的也有孩子大了屋子比较大两个老人住家太大了所以他们就搬去找比较小的地方屋子住咯

律师多数是问朋友咯或者会知道的人有同学啊是律师的咯就问他们咯若没有的话就是去找律师馆咯要会认识的人介绍

我们国家这边叻有很多种的病啊大多数叻有糖尿病血压还有呃毒瘤还有胆固醇高呃大多数病都是较好命的人才会中到这样的病然后叻较平常的叻应该也有呃会咳嗽啊

一个家庭花多少钱反正是呃呃…一顿是多少买什么菜买什么水果吃什么一顿呃…花十五块啊两顿就三十块一一天要准备最少要准备三十到五十一关啦然后煮呃…等于七天七天五五十七天要有要有三百多块钱

游泳我不强游泳只游几步就沉下去了咯我不喜欢游泳 <laughs> 游泳游了水跑进耳朵里吖等一下耳朵都发炎吖我就是不爱游我上次一个月然后你知道我自己是做老师的有时骂别人现在游泳被别人骂回来像狗那样我就是变成不要学就是会游一点点咯一半我要很怕水啦不喜欢水也很冷重来就是很怕冷所以我到现在会怕水

我们住这里的地方是 tropical tropical 热带是 tropical 热带的地方一年都是太阳下雨有雨季和天热的时间

我是sibu 人住在古晋Sarawak马来西亚我的福州话不会正tapi 说会会说多少啦没有没有很顺只是会会跟别人福州人会讲下聊天下

我印呃印象中是庆祝生日然后叻那个时候有蛋糕咯唱生日歌咯一起吃一餐晚餐咯

我读书以前读书的时候读呀一半也是在女孩子的学校呀整个学校都是女孩子姑娘做校长穿白白的衣服姑娘但他们管也管很严我们全部那个女孩有时候也顽皮做那个做有时候那个red Indian 呀很顽皮呀我们以前会被校长骂被校长骂

讲这个，那，叫什么咯？AI 啊，人工智慧是我看也是有很多好处啦！可是也是有点危险 ahh 等下， 好像我们的讲话的声啊，被人 ahh copy 了给人抄了。那等下 ahh 用我们的声音 ahh 假假打电话我听咯，绑票啦这样咯，[ahh] 有好有不好啦！可是我觉得 ehh 好有比较多啦，可以帮忙那医生这样啊，研究这病人什么病这样咯。[ahh] 很很很 什么咯？很靠实，什么病这样咯？AI 帮助了咯！ ehh

讲到药我很多都不知道有华人药啦她们都是派好好的了去看中医中医的那个跟你抓脉看舌头然后你讲给他听头痛呀肚子痛呀哪里不舒服呀这背痛呀然后他们就会掺一瓶一瓶的那个已经是预备好的那个一瓶一瓶的药各种的药他们掺啦这样一瓶我们自己拿回去用咯拿回去吃咯

我希望每次 ahh 那 ahh 做工回家，那有时间的话最好是 ahh 去走走 ahh 去跑跑啦，ahh 能够出汗啦, ahh 这样才能 ahh 维，维持我们的那 [ahh} 身体健康

呵我从小很穷老板没有本事所以很穷吃有时候都成问题呀然后然后就要学下省呃衣服呀洗衣服的时候那个水不可以倒掉等下拿来冲厕所这样很剩这样能够省就省咯这样呃饭什么都吃到很干净去都不可以剩一粒等下那个剩饭什么第二天没有丢掉第二天又吃剩饭咯吃不完呀然后菜一点一家人都要菜还要分下吃省下后面人还没有吃哟都是很可怜的哪里有像现在的人菜丢掉丢掉

律师大多用的都会知道会认识的律师我们用的律师都是很认识的律师。以前在学校一起读书会懂的。如果有事情做contract 啦做will 呀就是找他们做咯

有较特别的地方，平常我们一家人是应该是去旅行的时候会较特别，但呢，可能够一起 ahh 去不一样的地方，去別人的国家，吃不一样的物，最后能够享受那边国家它们的天气。

我在学校最爱读我在学校最爱读英文的英文是我最最最最棒的一科呃其它科账最老牙的呃别个科华语也不错我呃老师都都不很好以以前老师都是他们教书啊没说没说很厉害教学生都是自己读啊

我以前很喜欢去学校读书啊读小学时因为叻我读书多数拿头名二名啦去学校那不是很喜欢去学校咯那放假就是玩玩玩那上学咯也很开心咯爱去学校嘛也有朋友一起玩去家里就要做家务咯扫地咯帮助煮饭咯因为我妈妈我只有足七岁就没有母亲咯跟啊嫂一起胆啊嫂叻就是跟我们做奴才咯那时九岁十岁会咯会做家务咯就是一天到晚做家务去学校不用做家务啊还好上帝也很公平啦ho给我们读书

啊爸啊妈以前我书读好啊爸阿妈以前我去教书咯教书有放假时间then 我们教书也有多数是学校讨论下读半天有家庭有小孩能够照顾到家庭跟小孩

我学校是在呃呃以前红毛人来呃建的它叫卫里学校卫里学校是呃男孩子女孩子都可以读不是像那圣心圣心学校只是男孩子读伊丽莎白学校是呃女孩子读我卫里是啊男孩子女孩子都可以读呃很好

我会驾车哟什么车都会驾只有lorry 车还没有驾因为刚刚好我的孩子这样有时候会卖车如果车还没有卖去我们都会拿来卖咯什么本地马来西亚的车啦别种的车都有驾过有时候那个打signal 左边右边只是头头有一点要注意啦要➕一次就有时候打signal 是左边有的是右边像Toyota 车比较习惯咯打signal 是右边咯如果像BMW 是用左边呀不一样方向不一样

我很常跟小孩我睡觉时间就跟他们讲故事咯就是讲以前的故事呃发生的事情很好笑的事情小孩很爱听 nor 所以小孩大了我孙子也很爱听我睡觉的之后也跟他们说这些故事咯讲了很好笑

不用紧张所有事情祈祷交托给上帝上帝知道我们的他知道我们的需要祈祷交托给上帝

"”shh"" 有一天晚上看见到物一头，一头物一身针针满哦，那头物叫什么豪猪啊还是什么。我那天我先生一直讲啊，猜，这头物怎么叫了哦，他说是穿山甲，我说不是。因为穿山甲没针针，还在这样想啦，这福州话还讲不来啊！"

世界上最美的花我看过去在日本那个花那个叫什么梅花还是什么花很美只有几几几天的时间它那个就没有了哪个花

我这个国家本来是会好住也没有地震那个都不错啦也没有说呃冷天我是怕冷的人啊tapi 叻就是因为但是我是因为是华人然后我的国家是比较注重那个土著我这样是华人了有时后就是会看见到不会公平的东西咯有时候是华人很好本地大学也不好没有钱出国读书只能本地读tapi 叻成绩要考到很好才能进他们土著叻成绩只要差不多及格啦就能进也能读医学呀有时候是怎样很不公平咯

今天是我朋友生日我们早上就是吃寿面咯寿面福州人最爱吃寿面咯我吃粉干蛋我朋友吃寿面我我跟他说做生日一定要吃腿腿蛋寿面啊这样就是过一个生日咯

走路也是一种运动若走久一点能够出汗还能够帮助我们那看看若走公园的话我们顺便看孩子看花看大人做别人别人做运动然后帮助呃帮助自己身体健康啦

教小孩，从小怎么用computer, computer 上面，学东西，他们 比较兴趣，无那么，他们也较兴趣。

今天天很晴日头很大风风吹在等一下会一下因为突然间天黑掉我看现在是两点可能三点多天天都是这样时间下雨

哦现今有那很好哦有电话哦孩子在澳洲孙子们都在澳洲然后那用video能够看他们的脸啊不像以前打一个电话都很贵哦像以前啊我阿哥孩子去澳洲读书啊去读三四年就是三四年没听见消息哦就是那是用写信哦有时候现今有电话天天打电话都可以啊天天WhatsApp还可以看见脸哦还可以看见video叻哈很多很多好处哦呃

什么是我最希望的叻我最希望我女儿会结婚我女儿今年是37岁了一直为他祷告祷告下一个男孩人要尤优优好的男孩人信上帝的有办法找到他一起结婚成一个家庭只是说他我这个女儿都都没有打算都只是天天做工做下运动下就是这样天天过日子咯

在我们这边叻我们国家这里叻云平常天上面蓝色叻就会很多白色的云不过叻若是要遇到下雨时叻天就要暗下来天要暗下来的时候云叻就会变灰灰的还是变较暗咯还是变黑黑的云了咯

一个人要运动我运动我多数会打乒乓有时候条点舞有时候打羽球不然就是去路走走下天天都要运动咯运动下比较健康这样生活天天这样过咯吃好好的吃呃清淡的东西吃呃健康的东西这样运动下这样这样呃比较活跃人比比比较快乐咯

所以我们福州人啊他说照顾老人啊多数是孩子们啦现今有钱人也有叫人请人咯请医院的护士那样咯我们沙捞越现在这边也有请印尼婆什么啊差不多就是这样啦

那时我在学校都没读历史我是 sains 读读科学的班没有读历史有读地理就是没读历史

【unclear}【um] 等下。。等下我得去载我先生咯，他不懂现在去。。去跟朋友一起去很远，去拜访一个人。那个人，他人不好，他体不好了，那去拜访他啦咯。

我对那手电话是最怕去按错掉咯不会按等下按一个而已等下不知做到哪里去咯然后按下等下按下又不知道去哪里等下又变到说不可以去的地方又去了咯

五年以前我天天都是很没有空那时还是年轻的很常都要出门都要坐飞机去去外国一个月上下上下澳洲去到处飞看孩子看孙子啊日子很快过dan现在人较会较较较老咯没办法这样飞咯

我觉得如果我要学的话，有一个技能我可以学的话，应该是学怎样唱歌啊，啊，我觉得我的歌音没用的，还有调跟不上，一半下啊尤其是较高的唱不上

我喜欢我朋友的幽默感。他们那有在，都无，很有，风趣，他讲话很多风趣。又会帮助人。

做party红毛说party我们说庆祝我们小孩以前小孩是说很高兴做做周岁咯做月子时人结婚咯人老还有做寿咯现在人都不要做寿做寿怕会被阎王知道掉现在没有啦现在现在人做做生日啊我们做礼拜信耶稣咯复活节咯复活节礼拜堂人全部去有复活蛋咯好像耶稣活咯也有圣诞节咯我们卫理公会也有游街什么都不错啦啊

我最常用的那个科技叻是做那呃呃用电脑 office 的电脑咯 office 的电脑是做工用的咯所以较常用咯呃手电话是说没有便有时候是因为公司有需要用电话联系人咯

我们这国家从业不路不容易因为有很多的很多的 regulations 咯所以不容易

我很常去脚溜，去日本脚溜，去中国脚溜，去英国脚溜，美国未到过啦，因为美国人，对美国人无很好的影响。中国是很美啦！uhm 下下一所是去，再再去澳洲看孙子啦！

我钱放在银行是有一点担心完全没有安全的感觉因为叻很多骗呃假的呃冒牌的还不是正牌的打电话来不小心叻银行钱就是给他们拿掉

开车玩耍吃风这是一个很好的啊饭吃饱晚上开车去玩开车吃风去走走一下啊这样很快乐咯做人不可以只天天呆在家的呆在家的会闷人啊要天天出去走走下世界看看一下

今天天气怎样 ho 今天天气叻会今天天气不错今天天气太阳很大很热然后呢呃…希望下午会下雨不过叻现在看起的天气好像没什么有乌云应该是下午不会下雨因该热到今晚了

那有一点不舒服会去看有什么问题，如果是有真的有觉得说是很严重的去看医生找医生找specialist 专科医生去问他们看怎样怎样解决病咯

我很爱穿红红衣服啊！ 红红衣服穿了很美。很光，很漂亮。配，有时候配黑黑的，有时候配白白的。那我最，我最最喜欢就是穿红的，蓝的，白的[ahh]蓝的。[ahh]穿这样色，穿了人很好看。我不， 不爱穿那样花花的咯。就是穿这种一色的咯。

呃当我还是小孩时咯我最好是说知道说努力读书咯努力读书特别是英英英英文咯因为现在社会都是要用英文马来文这些东西所以是最好较了解较了解多一点以后到社会时会知道会知道咯大事时若是能够的话啊做做生意人咯

我先生很奇妙的人说的话有时候会笑坏去有时候会做人啊自己不会笑他会做人笑呃多数人讲他很我孙子很会跟他玩耍就是有说有笑啊我我比较不会我不会像他那样七说八说咯

去银行要小心因为现在景很坏人都是打枪我有经过一个打枪的跟被人打枪去只是说我很好有一个人呀帮我追那个人他把我钱包抢去追那个人追下那个把那个钱包丢掉丢下然后我然后那个人帮我捡回来啊什么都没有不见去所以感谢上帝太好了

我们家里以前有很多植物有沙漠里面的植物也有cactus 那样的东西那样的东西都用不多要翻土还要翻土慢慢大谁不可以浇太多也不可以浇太多

我天天煮煮晚餐早上煮呃早餐呃下午煮下晚上煮下我先生都不爱吃吃一样的东西都要煮新鲜的东西吃呃早上下午吃的东西都不可以重复重复下他就不要吃所以呀每一顿都要吃新鲜的他说吃新鲜的比较健康

我最好我啊住的地方住的那个地方有卖那个店啊里面什么都有咯就像菜咯肉咯鸡肉什么啊鱼咯那样较方便去买咯也不用说去较远的地方那样较省油咯也不需要用车油什么走路去就可以了

我才买一辆新车这辆新车呃呃白白色号码也很美我先生不喜欢开新车他最好开小小架的车我是爱开大辆的车车啊啊还要较高的坐坐车坐了会看见呃看见前面会看见后面

以前的人有投票过投票就要有选举的时候去投票站都要在学校的咯都在学校的人去投票咯